Ipuere vaera oyemboyi marisco jaeko ipuereta ko oyeapo opaete yande ipuere oyi kavi yande jaeko opupu kavita, ñajata aguiyaera ko ñamoicomegua tembia yandeyegui